Quéati sentau un ratu i quietinu, acalúga-ti una mijina, afecha los ojus, respira prohundamenti i enfoca'l tu pensaeru nel tu respiramientu, tentea de pensal pocu o quasique ná. Sigui assín un ratu ata queal-ti atalantau del tó.